Nah wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ kpɛrɛ we:. pɨ lóo pwo mɨ kɨfɨraŋsɩkǝ fɨrizidɛɛrɩyǝ lǝ̌ kɨkpǝǝkǝǝ pɨ láa tɛŋ fɛɛtaarɨwǝ Wɨ lée yee acʊmaa wɨ ŋ saŋ mɨɨ naawǝ Pɨ lǝ́ǝ tɨnɨ tumumuŋwɨ rɛ Oturu pɨ le kpii ɛɛ varamaa lo tufuruu, pɨ lóo furu rɨ mǝrɨ we Pɨ lǝ́ǝ fɨ aɖɛɛ gakǝ pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ kpii rɨ wɨlǝ mǝrǝ Oturu wɨ ya wɨ láa taarɨ, vǝ́ pɨ lǝ fɨ gakǝ pɨ lǝ tɨnɨ rɨ mǝrɨ we wɔ, kɨ lɨŋ tɨ kɨ fwe Eni we yɨ ponu mɨ lǝ̈ a láa zaŋ kɨ oturu kɨ tɨ kɨ lǝ okooko Yóo koru ǝtɨnɨ wɛɛkookookpǝ rɨ wʊ fɨ ɛɛ ŋwʊ firigoyɨ sa lǝ mǝrǝ Yóo koru ǝtɨnɨ ǝfǝŋbǝ. kɨ pɨ poo kuru pɨ pɨlɨ rɨ fɨrigoo lǝ mǝrǝ. Pɨ ŋ mɨ taarɨ, vǝ́nɨ o loh ŋuŋ ǝ́ǝ fɨ pɨ sɩsiɛrɩ Mɨŋ kafɨracɛ nyii lǝǝ tɨ ŋ kpii vɔrʊrǝ, wǝ́ ne eniŋŋwaa yǝ yaa ma, pɨ laa maa pɨ kpaka yɨ. pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ ko pɨ ŋ tɨnɨ rɨ we kpɛ Oturu kpɛlɩ ŋ mɨ taarɨ Lɨŋ pɨlɨ, vǝ́ eniye yo ro pɨ lah ŋwaa ŋwʊ wɔɔ, pɨ ŋ ka pɔrʊ ŋwʊ mɨŋkɔɔwe cʊrʊcʊrʊ Kɨto fɨrikoyǝ wǝ, lóo ku ǝ pɨ ŋ tɨnɨ tuu a wɨ ŋ kpɛɛ wɨ ko wɨlɨɨrɨkpǝ Oturu wɨ lɨŋ pɨlɨ, wɨ lɨŋ fwe.